أكيد بنحب البيتز التنوع أكثر، وتشبع أكثر، وفي أي وجت ناكلها عادي لكن الآيس كريم يعتمد على الشتاء، يكون في جو بارد، مرات تاكل إسكرين تمرة، لكن البيتزا في أي وقت تاكلها عادي وين ما تجوع تاكلها وتقي معاك العمر كله ما تشبع منها.